Tereq! Muq nimi om Kruusi Mari. Ma tiiä, ma tiiä – olli jah kunagi Klaasi Mari, a tuu Kruusi Mardiga lätsiq as'aq peris häste ja tä jätt' uma Taldriku Marjami maaha.